سرجیکل ماسکُک مقصد چُھ بڑین ذرات کین قطرن ، چھٹکہٕ ، سپرے یا سپلیٹر بلاک کرنس منز مدد کرُن یتھ منز جراثیم ,وائرس تہٕ بیکٹیریا, ہیکن ٲسِتھ، یمہٕ سٕتۍ یہٕ تُہندِس ٲسس تہٕ نَسس تام واتنہٕ نِش روزِ۔